<noise> ɗon yende no ɓingel gorko hefti damal no waala haa suudu maako, se o mabbiti damal may se damal may yaari mo Bagdad haa Bagdad. Bo se emm be yaari mo saare laamɗo, be hokki mo limse bodɗo, be biddiji se o vi o loorata saare o njoodi haa Bagdad o baangi har ma o waaɗi cigadam.